जो चीन की जो संस्कृती बि ओ सो सद्से पुरानी संस्कृती हों। ओर चीन मुँज परंपरा ओर रीत्ति रिवाज भी भूतें हों। जो चीन की संस्कृती मुँज धर्म, नाच गाना एतुक भूतों महेताव देओं। ओर साफ सफाई के बारे मुँज भी तेईके बड़िया हों